La tecnologìa a deu esi al sërvisi d'la persun-a. Tante volte a capita però ël cuntrari, ch'al e la persun-a ch'a diventa schiavo d'la tecnologìa per cui venta cerché d'üzela da bin, cun muderasiun e fe atensiun a pa diventé dipendent perché se no diventuma degli automi